إذا خيروني نختار بين اللي نقعد على الكرسي، ولا نقعد على الأرظ، ولا نقعد على الأريكة، نحب نقعد على أريكة، -نحب حاجة- نحب كي نقعد نقعد بالطبيعة مرتاحة، ما نحبش نقعد وأنا ماشنى مرتاحة نحب بالطبيعة نقعد في -بلا- بلاصة مرتاحة، نكون فرحانة، نكون بطني، وجسمي مرتاحين، وحاجه هذيك باهية على اللخر أحسن من نقعد على الأرظ، ولا نقعد على الكرسي.